Amwe mwene ondili omunailonga womo radio, oradio yo desert radio oyo handi yandje oprograma noku wilika oprograma aayo tainingwa melaka loshiwambo. Oilonga ondili handi ityapula handi ityapula momukalo wokutya ondili handi tulapo ekwatafano novanhu vahapu pefimbo limwe nohandi ityapula molwaasho onduudite onda ifanenwa eifano olo, nondili ndihole ovanhu shoo osho ngeenge ohandi wilike oprograma oyo twoo oyo ondili handi tyapula ewiliko loprograma yange, molwaashi ohandi mono noku shakaneka ovanhu vahaapu pefimbo olo twoo olo nohandi kendabala yoo okuudako omaupyakadi aavo ouna tavaeta omakemo aavo oku dilila nenge okupitila moprograma aayo ndili hadi wilike moilonga yoradio. Kepulo kutya ohandi tyapula tuu oilonga yange? Eheno ohandi ityapula nondili handi yuudu nawa nohanduudu nawa ouna handi wilike eeprograma odo tuu odo shaashi ame mwene ondili omunhu wovanhu.